أعتقد أنني زرت صلالة في عمان، لأن هذا المكان يتميز بجمال طبيعي فريد، استمتعت به بسبب المناخ المعتدل طوال العام، والمناظر الخلابة مثل الجبال والشواطئ الخضراء، كما أن زيارة الوديان والشلالات كانت تجربة مميزة، وأجواء المدينة الهادئة أضافت لمسة من الراحة والسكينة.